بالنسبة لى العطلة الأسبوعية المثالية تبدأ بالصلاه في الصباح الباكر بعدها آخذ راحه سريعة مع جهوة عمانية و فطور خفيف، ثم أحب أقظي الوقت مع الأهل نطلع نزور الأرياف أو نجلس على البحر، العصر يمكن نرجع البيت نسترخى شوى أو نشوف فيلم وبليل ما في أحلى من الجلسة مع أصدقاء فى المجهى أو سهرة عائلية، هذه العطلة اللى فعلا تخلينى أرجع للطاجة والشغل مرتاح.